वॉशिंग मशीन यानी कि कपड़ा ध्वोणे मशीन ज्वो कि बिजलि से चलदी। येमा क्य व्हंद कुछ मोटर रौंदिन लग्यीं, ज्वो घूमदिन छिन। जब भी हम कपड़ों ते तीं मशीना भितर डालदन, पाणि डालदन। तेमा थोड़ा सा सर्फ या डिटरजेंट डालदन। यूं सभु फिर स्वो ज्वो मोटर रौंदि लग्यीं, स्या घूमदि चि अर अच्छा तरिका से कपड़ों ते ध्वे द्योंदि। अर तेका बाद ते ही मां यी सुखौंणे भि यो जगा व्हंदि कपड़े। तूंते हम गीला कपड़ों ते सुखौंण वलि जगा मू डालदन। तेमा भि एक मोटर रौंदि लग्यीं। स्या घूमदि, तेसे कपड़ा सूख जंदन। फिर हम कपड़ा घाम मां डाल द्योंदन।